A a latur duyu uvirha musudagu diyya mayu uvirida jari viyi jum maa du kula kula mai ahiya mai kura suya sursum du kula kula giya a maisu ja mai ata tawari juyidu a maisu ja mai ata tawari juyidu kulakula deyi ma sun dowu atarigiya asi suye giya usuwabaa gaya aba tawariciyi gabakidaya ke nan maja aruga tatawariciyi gaya a kubasu giya a kubasu kiya aruga duya ubasuwanji yi kana yo asi sukari kushiwu manaya a sukari kushi wu naya aadiya na usukari sosai kuma naya uviri musudo gu diyya kakada yya kakadiyya har kunai asi diyya kunai uduga sokari ga nai a wamari kuku sai mania adaya lapiya kaka diyya gu nai usuwa wammari ayu kura kuku manaya akurna wari kenan dugu dowu buci naya a kubasu domin duwo bu ci saura viyiku nagu a guri ga dowu ga ba aga dowo garajiyi mai sai dowo kowa arugu yu sun a wayi du a cika kubu aga dowo mai domin sai uviyi kowa uviyi kowa u virida nai akurna kenan dugu saka j kumu guwobuwo tuwo majja amul maja a mul kenan kiya usuwa. Kurgan du a mai aruga sala du a guba a zeya du a ze diya ma mallum a se du a kurna sallah kiya sudu ivo har a banku maiya a sudu uvo ma sun da akri ga du akurja ziya ya bura mai juyi nai nayi uvar da lapiya thakada kuga clurada kuga alura da ga nai bura sukai kush kush abandu du ivir da kenan dule magu a ga sun dugu batukayu ivi zo nagu aku kular ki ga kukular ivir chuga uvirda adi makariguyi ayi so ga gari ga cuna viyi jan sai viri da kuri da adu uvi ubaviri mai un sa ra buciku du a mai alufa aruguyi tur ku balu faso nagu asi lur ayi duga burayi cebi aluba yimawiguyi abanso du sai viyi sai gacu cu na kariguyi akukulari uvi dugu yivir pida gas a sa kuna uboa guyi ga zowu burna uzu dam dun sai duga kukukri uvi duga udu umbahaka bakam uviduga uda adi ma didi zu uvidugu uda atiso uyi musu dagu mai ayimma gu magu uda kwata kwata mai ku anu u zugu ma dule sai duga kukuri kuna gu kuna guma magu usi guma abana a. A mul mai gaskiya yu uvir ha musudaguda sosai janviyiri yu batuguri gaya asuba huda uviyu ga kiya aruga tatawa ei jiyi na abu k aka juyi apidar viyi du kura gada ko bu kakada abana kenanayi kura kukudam maha guana kiya aruga muliya sallah unur hagu ga suwa si siyar sorzum ga kuba gukuba aluga suka ri ka kadu ceyi be to ma inyi anadam gazuwa to ma viyi anadam gazuwa so hayi maga ahiya a za gudu kula kula mogu ahiya ga suwa bari lagu dama taka viyi patu ga kuri gas u guda mature ana wodi su gudarima da a kuba abu tagu pudum mai dun du u duviyi du divi vi malatu ana ga kuba azu massalanci jan su a sari kenan du du uviri duvo abana to ayiguda viyirikam dule nagu ukoba aluga yitur viyiri kam maja maja ha musa dagu dur jiri kum ha musu dogu yikam uiri ha musuda gu saturi sosai uyu ya duvi kuya suba huda anu kurda gaya aruga tatawaji jiyidu da na asikari hudu la a gurda kurya kaka dama ki yaruga ri calgu yan gusu gusu uzodama ki ya aruga tawari da aban biyiri kanenan vi yiri ya ahamusuda gu. Mada huna sati kenan jan yu uviri ha musu dagu sora viyiku nagu aruga yutuma nagu asi hudaguyi ma anai wodi kuji nagu asi nagu asa huda na nagu a guri aruga tawarli ma huda kura luwo uzowogu mahuda kura lu uzo guku gudam sun dugu so a mumuliya ayi mai virikam gaskiya nagu uviyi hamusudagu sosai dumin sai viri diya ath aguri gasuba huda manaju uba viyiri mai diya ayuku diya suni diya ba duka citir saba huda aban sai viyiri viyiri kam gaskiya a muliri.